Туркия дорои анъанаҳои қадимӣ ва ҷолиб аст. Яке аз онҳо — «Ҳаммом» ё ҳаммоми туркӣ мебошад. Ин на танҳо ҷои тозагӣ, балки ҷои истироҳат ва муошират аст. Мардум барои тоза кардани бадан ва ором кардани рӯҳу равон ба ҳаммом мераванд.